Kutu atuu kuetinexu kutuyenguo nakoján nejo nakatuján ehu kutuu nden natuñatu chí kuenta kunruka chechoyo akuyo ye ye'e yenatu natuyutu ndayunru ikate, endejo katu kodo tuña'a ña'a tukemetu ndutu ndonokojan ko'o atuu konima kunderú, tuun ndero yenejo nakañatuu tukutu kuini ndenkunu no'o color tañayunru kutuu nani kojan yenejo nakatuu anuu kuenta naku nukata nakundanju kutuu, oko noján taka kutuu, ñani ndikiñunu jan kutuu tunden jan ndatuu najan iño jan kutuu yunru ikuu nuu naka kita'a kayenguu ne'e kanuu ndukujan ne'e katuu, nduju na'a kuta ján koni makun nde'e ndenro taján kuderó nderó iho tuu nakandaro iho teñunru ján iho tuni nuño'o jén tuñii kuanru kue chauku njuanrú ndaninro koján naninro ndikii, ño'on ñaninro xhe iho nuu ninu kutaján xhiuu unanro iko nuu ñunruu atuu konii vakundero ikoneru yuu, ye'e ne kunakatuni akuu kutu kuu januu kuti yejó nakaján konujan koyuu nikatuu kuan ñaneró tu ichí, kiniun yatuu kinuñun ya'á yutu ya'a takada yaxhuu unru ndunu dejo nakaña yonii nakunde tukenro nda'a ndakunekun jan ndututan ndakuanduu tundiña je'e ihotu ihotu ndiña ñakutu kuenta tuñajan chi ñakuenta kenduña kue kachindaña xhinguu nuño'o nuu yunru nuu akutuña nduchi nderoto nguenta ndanro nakedaro naini ndoro yutu ni'í.